Jue yëdun jawi'in tunëp xajëp tyam yë jawi'in wynped wi'in kasëp jadun yëdun nakëxëp myaj manakëp jadunt's jedun wi'inbujëp wi'injesëp manytë yëdun tëkënyëp ujpë yë ëch dun na najuëb neyb a'ax jedun tyunën kabëch ëch ob dun mana nuk wa'atñyë pero duch dun na modoyë.